Tsy haiko alôha na agnadin'ny firy ny tokony ho lania amin'ny dentista fa zaho zany mbô tsy hoe narary nify zao mahintsy rango zay, ka tsy haiko amin'izay oe adin'ny firy eo eo no tokony ho lany lafa mandeha dentista.